Ye lo ja'a nkai ye lo <hesitation> ko na ɨ́ɨ́n nale nka kuu destinoso, te vetuka nka desviaso a ye lo ja'aso naá kuu te ko wa ña'a, xi <hesitation> lujua nka lujua nka ye iyo escrito ve, ta ña kua'a ka nka kavi-ini su'u.